﻿Kuako jae tmbiporurai misi, erei oajaete ikavi, oime guinoi <hesitation> ämope kije ndie, amo korta uña ndive, jare oimevi especialmente jokuaguaraiño ouva, yaipea vaera lata, yayajia vaera itapa sugui oime megui mopeti itï jaimbegueva, jare oime mopetei ipoape misi ivikoti jare oipi vaera lata jejeve jembei, jaema jukurai yayajia vaera pipe jokua mopeti tembiporu ikavigueva, jare opaete rupi, tëta rupi aesa jokua tembiporu